राति के अगर हमरे घर में पाँच मेहमान आ जाए और आधा घँटा के अंदर उनके खाना बनाके खियावक हो ते हमरे दिमाग में सबसे पहिला ऑप्शन पड़ी सब्जी आई। <noise> हम एक तरफ कूकर में आलू उबले के धइ देब, दुसरे तरफ सोयाबीन भिगो लेब। <hesitation> ई कुल कइले के बाद हम आटा चली के सानि लेब, आटा के ढाकी के धइले <hesitation> के बाद हम <hesitation> मसाला <hesitation> और लहसुन-प्याज के तैयारी कइ लेब। ई कुल कइले के बाद सब्जी बनावल सुरु कइ देब। सब्जी बनले के बाद हम पूड़ी बना के मेहमान के गरम-गरम पूड़ी और सब्जी और सलाद परोसी के खिया देब।